أتمنى أن أكون قد حققت بعض الإنجازات في مهنتي وفي حياتي الشخصية، وأيضًا أتمنى أن أكون قد سافرت إلى أماكن جديدة واكتسبت المزيد من الخبرات.